Irô Soisy àby irô ndraiky zen̈y ten̈a mampalaza irô aiko finanan-drô frômazy, hena, pômidetera, aviô mihina <hesitation> voankazo amin'ny fotoan̈a lera ikoa fa misy in̈y ikoa irô. Aviô zen̈y irô man̈ano galety pômidetera eo raben-drô.